الخدمه نجم نكون خايبا في خدمه مش خدما نجم نكون فيها خايبا الكل، الكل نتصور نكون فيهم باهيا، منكونش طباخا خاطر فما برا حاجات منجمش نخدمهم و منحبش نعملهم زادا، يعني مش نكون خايبا برشا في خدمة الطباخه، نجم حاجات و حاجات منحبهمش.